अल्जेरिया! उत्तरा अफ्रिकेंत आशिल्लो देशा अल्जेरीयाचो इतिहास। भूगोल आनी परंपरा हांचें प्रतिबिंबित करपी गिरस्ता आनी विंगड- विंगड प्रकाराची संस्कृतीयां असा। परंपरा इस्लाम अल्जेरीयाँतलें चडसें लोक मुसलमाना असात। आनी अल्जेरीयाचे संस्कृतीयेंत इस्लामी परंपरा आनी चालीरीतींचो महत्वाचो वांतो असा। अरबा आनी बरबर प्रभाव अल्जेरीयाचे संस्कृतीयेंचेर अरबा। आनी बरबर ह्या दोनूया परंपरांचो प्रभाव पडला, ततुंता चालीरीती आनी पद्धतींचोएक आगळोच मेलो जालो। उत्सव आनी उत्सव अल्जेरीयेंत वार्षाभर खूबा उत्सव आनी उत्सव जातात। ततुंता इद-अल-फित्रा, इद-अल-अधा हां चो आच्छा जात।